Dj mobotum menye mbowa akasa anaaso mobotum m'aka wiadze afaana nyinara kasa no, nkyj mepj dj mutum meka wiadze afaana nyinara kasa kyjn dj menye mbowa bjkasa siantsir nye dj menngye nndzi dj cdasanyi biara wc asaase yi do a otum nye wiadze yi mu cdasanyi biara dze nkitaho na cba no djm a, mebjda mu soronko na mbowa a wcnye me bjkasa dze, munnhu mfaso biara a cdze bjberj me.